Oiraarei ii tbirio bo ahe'a bo auba ta akukuaparapita ruupeea roga'a. Piro akukuaparapita ruupeea, bo teabuu'oro riropara oitaa'ita kai bo teabuu'oo riopa bo riari. Kai ei- ei eipa'oo roga'a au oru'oo kookora, kookorarapi takupi aira atukarabaa pirio bo o bo oku bo auba. Hioko'i hoko- hareeba oo'ore bo hiarapiu- iraarei oo'ore bo a'oohara kai bo pa'eesirei bo hiarapiu'oro. A oira hokopi'ebaa bo sira'oi oiraarei oo'ore bo okuu. Itokopapita uu, ruupee ruupe pitee'oeaa boriari kai ruupe pitee ruupe pitee'oeaa kupa'iripa haia ruupe piteeroea roo'ore aubaria'ita uu arii'opita roirare'ohe oo'ore bo riari haia roo'ore oitaa'ita arii'opita oirare'ohe oo'ore bo raata'oro, bo raata'oo oo'ore boriari. Eipaareha, bo atukara hioko'i a hokopi'eebohara oo'ore bisio pita akukuaparapita ruuruupe'aea pirio bo auba. Uka oirare'upa agaa oo'ore, uka oirare'upa oira oo'ore bo riari, kai roo'ore oitaa'ita bo raata'oro ro'ore- bo raa- bo raataro'ore barari pita akukupita ruupee- haa'aauba o hokopi'e- haraiboroo bo hiabuu oiraarei bo a'oohara. Hioko'i roo'ore ta- ta- ta atukaraebaa bo okuu. Roo'ore okuu'ita roheoare oo'ore famiiy ta atukara pi'eebohara hioko'i oo'ore bisio pita hiarapiuriiaa tareo hiaepa oo'ore family. Bo aitoko o biabuu bo kirako'o kai bo kirako'o a ro biabaa bo aitoko, uu hoko- hareeborii oo'ore uka bo- uka bo saabeerapiu. Eipaareha hioko'i oo'ore bo riari aka ro understand ribohara roo'ore oitaa'ita haia roo'ore oitaa'ita ta uka o understand ribohara oo'ore hioko'i bo ritu roga'a roheoarei family. Tare rituiia piro sira'oiia bo okuu, kai bo piibuu a hokobaa, kai bo petu a hokobaa, ei reeto tahiro'oo a hokobaa roheoarei oo'ore bo a'oohara. Bisio iisio reeto hokobaa uu, oiraarei ii'oo bo sira'oi hioko'i, piro sira'oihara pirio bo okuu haia bo aitoko. Bisio oira oo'ore bo riari atukara'iripa, bo aitoko ta sira'oihara airaba bo okuu kai bisio roira roo'ore oitaa'ita atukara'ita oira oo'ore bo kirako'o a sira'oihara uu, airaba hioko'i bo okuu a sira'oihara bisio, ai kere'agaa. Bo tabiriri a hokobohara hioko'i oo'ore torobaa. Uu a keekee- huuihara oo'ore ooruo oo'ore bo riari. A haha pore'oehara hioko'i sa bo atukara hokoboo, kai roira roo'ore oitaa'ita bo atukara a hokobohara oiraarei bo a'oohara. Sa uka aree'uha pore'oe hioko'i oo'ore bo riari keiba'upa roiraba, roiraha roo'ore pa'eesi'o, atukara- haa'oerii oo'ore ku'uku'u basi ro ku'uku'u'upa oitaa'ita kai toku- haaha'oerii oo'ore bo teeraa'oo oo'ore bo a'oohara. Ori ii'oo hioko'i.